<hesitation> וויזוי מ'מאכט א שטארקע <hesitation> פעסוואורד. כ'וואלט געשריבן- כ'וואלט אריינגעלייגט אפאר נומערן, אפאר אותיות, און אפאר ספעציעלע מינע <hesitation> זאכן, און כ'וואלט געמאכט זיכער אז מ'קען עס נישט אויסגעפינען.